Mola doké doké gnodiou tibate ma kotou thié ghounou gouwa birame watéke, mola doké gnodiou itade tou ma boukalé dé dérine mo lasi dini kotithié gnama birame watéke.